Fiarovanten̈a irô erison àby io zen̈y ny haiko irô koa fa misy fahavalo na misy raha karà in̈y mandalo direkty milefitry zen̈y ain̈'irô. Karà lasa mivadiky boly in̈y zen̈y ain̈'irô, avy iô raha maran̈idrangitry in̈y amy ny ain̈'rô in̈y koa zen̈y direkty lasa karà tsy hita. In̈y zay an̈anôvan-drô defansy zen̈y raha in̈y.